Gne karaza gne asa koa ao gne mpampianatry, misy avao koa gne mpandrafitry, misy mpisabo, misy gne mpitondro ny filaminagny, misy e mpiasa birao na io zany e mikirakira resaky vola na resaky taratasy ame fanzaka io, misy avao koa gne mpandalotry mpamboatry trano io zashy, misy mpamboatry lala ndre mivarotry asagn'aby izay.